tänään on heinäkuun kahdeksas päivä yhdeksäntoistasataakuusikymmentäkolme ja ollaan Artjärven Hietanan kylässä Anttilan talossa ja tässä on Tyyne Anttila omaa sukua Koskinen
niin on niin on
ja te olette syntynyt marraskuun yhdeksästoista päivä
niin olen niin syntynyt niin
kahdeksantoistasataakahdeksankymmentäseitsemän
seitsemän niin on
täällä Artjärven Hietanan kylässä
niin niin on
Alakyläähän se oli
Alakylää se on niin niin on Yläkylä on sitten taas siellä toisella puolella
ja täällä olette asunut
täällä olen asunut niin noin kuinkas minä olen täällä seitsemäntoista vanhasta tulin vaikka minä nyt - asuttiin ensin siellä Rantsilan tykönä siellä noin noin siellä noin - nyt siellä -- Pietilässä niin mutta että sitten kun me muutettiin tänne nyt täällä on vissiin oltu - kuinkahan me nyt on oltu viisikymmentä vuotta niin vissiin viisikymmentä vuotta me on vissiin oltu täällä niin niin
ja täällä Hietanan kylässä olette asunut kuitenkin
niin Hietanan kylässä olen asunut niin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
koko
niin koko iän mitä mitä minulla ikää onkin niin että mistä olet tullut niin
missäs se teidän syntymäkoti täällä on ollut
se se oli siellä Pitkässäkylässä siinä Salosen tämän - miniän nyt noin siellä likellä ihan siellähän on se Salosen talo on siinä sitten ja sitten se oli siinä mäellä sellainen mökki sitten missä minä olin sitten isäni oli muurari ja äitini oli Yläharjulta kotoisin sitten ja ne nyt on ollut kuollut jo niin monta vuotta kolmekymmentä neljäkymmentä neljättäkymmentä vuotta vissiin niin
ja te asutte nyt tuossa naapurissa
niin tuossa niin tuossa Laihosella niin että se on minun tyttäreni siinä asuu niin ja vävy
kukas tässä asuu
tässä asuu poika ja miniä niin tämä talo on pantu halki
vieläkö muistatte minkälainen se oli se teidän syntymäkoti
kyllä minä sen muistan niin sillä kalella kun minä noin nyt siellä olin mutta kun minä nyt olen seitsemäntoista vanhasta ollut pois melkein niin niin se nyt herttoo olla sellaista muistamista niin kuin se nyt on mutta että se nyt on sitten siellä noin Hietasella se talo nyt sitten siellä Hietasella se osti sen talon sitten sen torpan sieltä sitten niin noin se on nyt Hietasella sitten se talo että ei se ole nyt sitten enää näin näillä tällaisilla omaisilla niin muuta kuin Hietanen sen osti siitä
minkäslaiset huoneet siinä oli
siinä on sellaiset niin navetat oli ja sitten oli sellainen pieni tupa saunatupa sellainen ja sitten on navetta ja asuinrakennus tupa ja kaksi kammaria
olikos se navetta vai mikä se oli entis aikaan
- niin navetta se on niin mutta että se oli kivestä laitettu niin se oli niin kivestä laitettu niin se oli niin
miksikäs sitä sanottiin olikos se navetta vai karjatta vai
no - navetaksi minä nyt - muistan sitä ainakin aikanani että minä navetaksi sitä sanottiin ei sitä nyt suinkaan karjataksi suinkaan sanottu eikä lääväksikään täällä ei nyt läävää ole paljon puhuttu mutta kuitenkin eiköhän se ole vain ollut sellainen karjatta se oli vissiin karjataksihan ne vissiin sanoi
minkälainen se oli se karjatta tai
no se nyt oli sellainen että kolme lehmääkös siihen sopi vai - kolmekos siihen sopi sellainen se oli niin se navetta niin niin
minkälainen siinä oli se lattia
no siinä ei ollut lattiaa ensinkään se on vain havujen päällä oli havujen päällä oli vain ne elävät että ei sitten nyt ollut mitään lattiaa laitettu niin kuin niin nykyään laitetaan sementtilattiat ja ja ne nyt oli vanhan ajan lattioita sellaiset kuinka havuja pantiin vain aina että tuli vain sontaa sellaistahan sitä aina ennen tehtiin
kuinkas useasti se tyhjennettiin
no se tyhjennettiin aina silloin kun sitten oli niin kuin - kasattiin sitten sontaa siihen nyt siihen kasalle ja ja sitten kun se taas tuli sellaiseksi että ei siellä enää voinut muuten toimia niin se vietiin sitten taas pois - vietiin taas sitten pellolle ja eihän siinä nyt niin paljon sitten peltoa ollut kun olihan siinä nyt sen verran että siinä nyt oli peltoa olikohan se sellainen seitsemän kahdeksan hehtaarin ala se mitä siinä oli sitä maata tanhuineen ja päivineen eihän siinä nyt sen enempää ollut
mikäs se tanhua on
en minä nyt -- oikein osaa sanoa muuta kuin Koskiseksihan sitä sanottiin aina siitä se nyt oli se Salosen Salosen pellot oli siinä sitten justiin siinä vieressä ja niin että en minä nyt - muuta osaa sanoa muuta kuin sen että noin sitä nyt vain aina sanottiin Koskiselle mennään kun noita kun se oli Koskinen se sukunimi niin sinnehän sitten siihen mentiin ja tultiin ja sitten oli se Malinen oli sitten siinä toisella puolella tietä sitten se suutari sellainen
mitäs ennen vanhaan lehmien alla ruukattiin
no ei mitään muuta kuin havuja havuja ruukattiin ei mitään muuta hakattiin pieneksi tukin kanssa tukilla hakattiin havut ja sitten pantiin lehmien alle nyt kun pannaan peltoa ja pehkunaa eihän nyt ole havuja käytetä ensinkään navetoissa eikä missään ne nyt on sellaisia niin kuin nykyaika taas on vanha aika oli sellaista kuin se taas oli niin
ei turpeita ruukattu
ei ei meillä ainakaan ei täällä turpeita miksi ei turve sellaista ollut sehän ihmisen virtsan ja sen sellaisen sitten pois mutta mutta että noin
miten niitä lehmiä ruokittiin
no niitä nyt ruokittiin oljilla ja melkein jos se - saivat heiniä sen verran että saivat heiniä mutta olkiahan ne söi eihän ne ennen aikaan sitten sillä kalella ollut niin kuin sitten nykyään eihän ne nyt ruokia syökään nehän syö nyt vain paljaita heiniä ja sellaistahan se siihen aikaan oli kun minä olen nuori ollut
söikös ne pitkiä olkia vai mitä
-- pitkiä olkia niin ja sitten tehtiin sellaista suppua leikattiin tuollaisella leikkurilla niitä siitä sellaisia että tehtiin sellaista ja kasteltiin ne siitä ja siitä pantiin sitten pöydälle ja vähän ripotettiin jauhoja päälle sellaista se oli ennen entiseen aikaan
onkos teidän aikana lehmän lehmät syöneet hevosen sontaa
on on syönyt niin muistan senkin rukiinruumenia pantiin aina hevosen sontaan ja ja sitä sekoitettiin ja siitä vietiin niitä siitä - eläville nyt tässä minunkin aikanani tässäkin nyt tässä talossakin niin sillä kalella se ennen aikaan oli kun ei sitten ollut niin ehdostaan sitä oli sillä kalella sitä tehtiin aina ja vedet kannettiin ämpärin kanssa kaivosta ja nythän ne tulee vain raanoja myöden ja putkia myöden lehmien eteen ja kupit on ja niin kuin meilläkin tuolla nyt on tuolla
montakos kertaa niitä ruokittiin päivässä
no ei niitä muuta ruokittu kuin illan aamun aina päivällä ne sai aina maata ja olla ilman siitä niin illan aamun niitä ruokittiin
kaksi kertaa päivässä
niin kaksi kertaa päivässä niin
kuinkas aikaisin sinne mentiin
no sitten nyt mentiin aina niin kun nyt ennen aikaan mentiin viiden aikaankin navettaan ei ne nyt koskaan - sen ennemmin menty eikä menty taas jäljempään mutta kuitenkin niin kuin viiden aikaan aina kun nousi ylös sitten mentiin aina sinne navettaan siitä ja
mitä siellä ensimmäiseksi tehtiin
annettiin elävien eteen ja siitä luotiin lantaa aina siitä alta pois sitten ruvettiin lypsämään jos niistä tuli maitoa eli ei sellaistahan se on ollut niin kuin se on ollut se elämä
olikos ne lypsyastiat samanlaisia kuin nyt nykyään
oli ne ämpäreitä ne oli niin ja sitten oli mutta ne nyt oli ne siivilätkin sellaisia että ne nyt oli puusiivilöitä ja sitten siihen pantiin jotakin havua ja sellaista sellaista sitten siihen että sen läpi laski maidot sellaistahan se ennen oli niin en minä muista oliko meillä nyt ihan sillä viisiin mutta sillä kalellahan ne nyt melkein useammassa paikassa oli mutta meillä nyt taisi sentään olla että siihen pantiin jokin nuttu ja sellainen sitten -- että ei sitten nyt sentään havujen läpi laskettu niin mutta että kuitenkin että sillä viisiin on tehty niin että että noin noin havujenkin läpi oli laskettu ja sellainen reikä oli sihvilässä sellainen puinen sihvilä ja sitten siitä siitä siihen pantiin sellaistahan se on ollut niin kuin se on ollut
minkälaisia ne astiat oli mihin lypsettiin
no ne nyt oli sellaisia läkkiämpäreitä sellaisia niin että ei nyt ollut ja siitä oli puisia kiulujakin oli sellaisia missä oli sellainen korva ja puinen astia sitten niin kuin kiulu se kiuluksi sanottiin sellaisia astioita niin niin niissä sitten lypsettiin ja ämpäreitä oli sitten sentään ja niin kuin nyt siihen aikaan olihan niitä nyt ämpäreitäkin kun vain oli rahaa millä niitä osti
mitenkäs tehtiin voita ennen vanhaan
no kirnuttiin voita niin aina sellaisella kirnulla kirnuttiin meillä oli sellainen puukirnu niin jossa oli sellainen veivi ja sitähän sitten siihen kirnuttiin ja veivattiin sitten mitään muuta kirnuja ollut eikä sitten nyt ollut meijeriäkään silloin niin kuin - mitä minä nyt olen nuorempana ollut kotonahan se voi tehtiin
olikos semmoista kirnua mikä oli niin kuin pystyssä
oli sellainen kirnu oli ja niin ja sitten oli sellainen veivattava että sitten pyöritettiin noin veivistä siinä niin sellainen pystykirnukin on meillä ollut mutta ei me sillä paljon nyt sitten kirnuttu kun sitä sentään oli sentään olevinaan sitten että se aina niin tiskui ja meni ylitse aina jos se vain oli kylmää ja sellaista että ja sitä nyt ajatteli - aina että kun se on kylmää niin siitä tulee aina parempi voikin jos se järin on -- lämmintä niin sehän tulee sellaista valkeaa ja noin niin noin sellaista se aina oli
kertokaapas se kirnuaminen ihan alusta asti miten se aloitettiin
no se aloitettiin sillä kalella että pantiin kermat sinne kirnuun ja sitten ne ruvettiin - veivaamaan ja pyörittämään niitä sitten ja sitten kun se tuli voille sitten sieltä johonkin paljuun ja sellaisia aina paljuiksi sanottiin sellaisia kun oli puisia pitkeliäisiä paljuja niin sitten otettiin sinne siitä ja siitä pestiin ja puhdistettiin sillä kalella se aina oli mitä - minun aikanani niin on ollut en minä nyt sitten aina muita voi sanoa mutta mitä millä kalella minä olen tehnyt niin
miten se puhdistettiin
niin puhdistettiin veden kanssa pestiin niin puhtaaksi että ei siellä yhtään - jäänyt maitoa eikä sellaista että se että se oli sitten varmasti puhdas niin
pantiinkos suolaa
suolaa pantiin niin sekaan niin että siinä oli sellainen makusuola niin että ei nyt ollut ihan suolatonta niin kuin nyt herttoo olla monta kertaa tuo meijerivoi sellaista suolatonta nyt mutta eihän ne ainakaan meidänkään ole siihen mitään lisänneet sillä kalellahan se on syötyä tullut
mitenkäs sillä veivikirnulla tehtiin voita
niin sitten veivattiin vain sitä kirnua niin kun se oli niin kuin tahkukirnu sellainen niin noin kun se veivi oli siinä sitten ja se pantiin siihen sivuun kiinni ja sillä veivattiin sitten niin kauan kuin se tuli voille
oli helpompaa jo
oli se helpompaa niin
tulikos se aina hyvin voille
kyllä se tuli voille jos se vain on sellainen tavallisen lämmin että ei se ollut liika kylmää eikä ollut taas ollut liika lämmintä niin sittenhän se herttoi olla sellaista että eihän sitä hertonnut siitä saada kasaantumaan se on vain mutta että eihän sitä nyt aina se jäljitettiin niin sellaiseksi että se oli siitä tavallisen kylmää että sen sai siitä voille ja että se sitten oli jo hyvää pestä ja puhdistaa
mitäs sille voille tehtiin sitten
myytiin voi sitten mitä liikeni ja sitten syötiin mitä tarvittiin
tehtiinkös täällä juustoa
juustoja tehtiin meillä aina ennen niin noin tehtiin aina ja myytiin niitä sitten juustoja kun sitä aina rahaa tarvittiin niin sitten myytiin juustona ja siitä siitä aina siitä - siitä noin tehtiin kun kuorittiin kermat kirnuun ja mitä kirnuttiin niin sitten taas sitten loppumaidosta tehtiin juustoa
kertokaapas se juuston teko oikein tarkasti
no en minä nyt osaa muuta sanoa muuta kuin sen että pantiin maito kattilaan ja eli pataan mihin sitten pantiin siitä ja siitä pantiin piimää sekaan ja siitähän siitä tuli juustoa siitä sitten se otettiin sieltä siitä pois ja sitten pestiin ja puhdistettiin sellaiseksi että siitä tuli herat pois ja sitten pantiin suolaa sekaan
ei semmoista juustovormua ollut
ei ollut mitään meillä mitään - ainakaan juustovormua ollut muuta kuin aina - oli - oli sellainen kehä niin mihin pantiin aina se juusto - jota nyt paistettiin ja sellaisia tehtiin niin kuin - että paistettiin ne juustot niin sitten oli sellainen kehäksi sanottiin niitä aina ennen sellaisia puisia kehiä ja sitten noin noin pantiin se juusto sinne kehään sitten ja sitten se noin annettiin siellä olla sen aikaa että se siellä nyt sitten oli vähän aikaa että se niin kuin kovettui ja sillä kalella että ei sitten nyt kohdasteen pois otettu niin on sillä viisiinhän se on ollut
olikos semmoisia voikehiä olemassa
ei ollut sellaisia kehiä ainakaan muuta kuin vain noin oli niin kuin juustokehiä sellaisia neliskanttisia vain niin kuin juusto oli sellainen neliskanttinen
olikos voipöytää
ei ollut voipöytääkään muuta kuin mitä minä nyt olin meijerillä silloin kun minä olen meijerissä ollut sitten ja niin kuin harjoittelijana ja niin niin niin siellä nyt oli sellainen voipöytä -- aina pantiin vettä ja sitten - sellaiset rullat kiersi sen sitten sellaiselle käärölle ja minä olen ollut tuolla Aholla tuolla siellä Ratulan tykönä siellä kun siinä oli Aholla oli sellainen meijeri niin minä olen siellä ollut sitten kolme vai neljä kuukautta silloin kun minä kotona olin niin minä olin siellä nyt sitten niin kuin harjoittelijana
onkos vuohia pidetty täälläpäin
ei meillä ole ainakaan ollut niin enkä minä ole täällä missään kuullut olevan jo vuohia
entäs härkiä
en minä ole härkiäkään kuullut muuta kuin mitä jokainen pitää itse aina noin niin kuin sonnin pitää omassa takeessaan mutta että noin että ei mitään nyt ole sellaista ollut erinomaista että mitään tuollaista yhtiösonniakaan ei täällä ole ollut ensimmäistähän täällä oli mutta että nyt on sitten aina jokainen pitänyt aina sonnin itse tarvinnut mihinkään niitä kuljettaa
olettekos kuullut että täällä olisi härkää käytetty niin kuin vetämään jotakin kuormaa
en minä ole kuullut sitä en minä ole kuullut niin ensinkään että täällä olisi sellaisia ollut kyllä minä olen kuullut puhuttavan mutta en minä ainakaan ole nähnyt enkä ole täälläpäin ainakaan ollut jos sitten on muualla ollut
olikos siinä mitään erikoista kun lehmät laski ensimmäistä kertaa ulos keväällä
no ei sitten ollut ainakaan muuta kuin kello pantiin kaulaan ja laski laskettiin metsään ja metsässähän ne sitten käveli eihän ne ennen ollut pelloissakaan niin kuin nykyään on pelloissa lehmät metsässä ne aina vain käveli ja oli ei sitten ollut niin kuin ne nykyaikaan eihän niitä nyt metsään panna muuta jos taas joutilaita mullikoita pannaan sinne ja sellaisia jotka ei ne lypsäviä lehmiä eläviä ole pellossahan ne nyt ihmisten lehmät on kun sitten maitoa vuovataan kun sitten rahaa sitten maidolla siitä täytyy saada että sitten aina tulee toimeen
kuinkas aikaisin ennen vanhaan laskettiin lehmät ulos
no ne laskettiin jo silloin kun lumet vain maasta suli pois niin sitten laskettiin lehmät ulos eihän sitten ennen pidetty niin kun nyt pidetään kesäkuuhun asti ne - melkein sisässä vaikka vielä olisi kuinka mutta kasvatetaan tuota heinää sitten että ne voi - laitumet loppua hyvinkin pian jos ei jos ei ne yhtään mutta täytyyhän sitten sitten jos ruokaa ei on niin eikä mistään saa niin täytyyhän ne sitten laskea jo ulos ajattelemaan saahan ne sieltä sitten syödäkseen mitä syövät sellaistahan se herttoo olla se elämä on monimutkaista ollut
olikos siinä mitään erikoista kun paimen tuli ensimmäisenä päivänä sieltä metsästä
no ei siinä nyt mitään erikoista ollut niin että ne lenteli niiden lehmien kanssa sitten ja olivat sitten niin ja sittenhän niitä valeltiin vesillä ja vesillä ja heitettiin vettä päälle kun ne karjassa oli ja lehmien perässä
minkä takia
no sitä vasten en minä tiedä mitä vasten se oli vissiin taas sitten sellaista taikaa niin kuin se oli että täytyi aina kastella kuka sen ehti kastella sen paimenen sitten mutta eihän niitä nyt paimenneta - nykyään eikä mitään kun sen kuin ne noin lasketaan menemään vain aidasta ulos ja veräjästä
olettekos te ollut paimenessa koskaan
olen minä ollut silloin kun noin minä kotona olin niin olinhan minä paimenessa aina käveltiin niiden lehmien kanssa siellä sitten kun ne oli - sellaisella vain talojen laitumilla oli sitten meillä nyt oli - kaksi vai kolme lehmää niin ne sitten aina ajatteli että ne tottuu sitten taas toisiin kun siellä oli toisiakin eläviä ja toisien talojen ja torppien lehmiä minä aina ajattelin että ei ne puske siellä sitten eikä tule mitään vahinkoa niin sitten oltiin muutama päivä ensin aina niiden kanssa siellä metsässä
mitenkäs se paimen sai aikansa siellä menemään
no - sitten täytyi kuoria jotakin vispiläksiä ja sellaisia sellaisia kuorittiin aina että oli vispilöitä tehtiin sitten aina että ei sitten siellä ihan joutilaanakaan oltu - on sillä kalellahan sitten on täytynyt aina olla ja niin kuin vanhan ajan ihmiset on ollut
mitä niillä vispilöillä tehtiin
no niitä keitettiin velliä ja puuroa ja sillä lailla niin kuin vispilöillä tehtiin ennen tuollaisilla niin kuin vispilöitä tehtiin mutta nythän ne on vispilät vain tällaisia jota ostetaan eihän ne nyt ole noin ensin sellaisia niin kuin ne ennen aikaan vispilät oli niin kuin luudatkin oli ne tehtiin luudat ja kaikki mutta nyt on harjat jolla harjataan permannot ja lattiat
tehtiinkös tehtiinkös tuohesta mitään
tuohesta tehtiin tuohisia joista - paistettiin aina mämmiä
tekikös paimen tuohesta mitään
mitä
tekikös paimen mitään tuohesta
no miksi ei se tehnyt sitten - joka osasi tehdä mutta joka ei osannut niin se ei tehnyt mutta että noin ainahan sitten täytyi jotakin köpertää ja tehdä sitten että kun siellä oli se päivä pitkä niin täytyihän siellä sitten ottaa kuoria puita ja tuohia tuli niissä sitten tuohisia eli ei
olikos siellä useampia paimenia
no ei siellä nyt useampia ollut muita kuin miksi ei nyt aina sitten -- lehmät siellä on niin aina on sitten yksi ihminen aina sieltä aina siinä jonka lehmiäkin siellä oli sitten että nyt muutaman päivän että katseli että ne siellä että ei ne puske toinen toisiaan ja on mutta kun sitten taas muutaman päivän oli niin sittenhän ne suhtaantui toinen toisiinsa elävätkin että ei ne ollut sitten enää että ne on niin kuin vieraita kun ne yhdessä siellä olivat niin
mitäs ne paimenet leikki siellä metsässä
no ei ne siellä nyt mitään metsässä leikkinyt istuvat ja huokasivat siellä sitten aina missä missä aina olivat ja huutelivat toinen toiselleen jos tulivat - kaukana että katsoivat että eivät eksy sellaistahan se on ollut
olikos niillä mitään torvia torvea
ei niillä en - nyt siihen aikaan ollut mitään - miksi ei siellä nyt kuulunut aina kauempaa mistä mutta en minä muista ainakaan että nyt siinä missä nyt minä olen ollut niin että siinä olisi mitään torvia ollut eikä kyllähän minä olen sitten kuullut että ne nyt on torvella soittaneet ja puhallelleet että tietää että missä päin on
olettekos nähnyt sellaista paimentorvea
en minä ole nähnyt niin ensinkään niitä minkälaisia ne on niin
noukkikos ne paimenet koskaan mitään marjoja siellä
no miksi ei ne noukkinut niin jos ne näki että oli sellaisia paikkoja missä oli marjoja niin noukkihan ne ja söivät ja sitten tekivät -- tuohesta noin tuohisiakin ja noukkivat sitten siihen tuohiseenkin niin jos eivät jaksaneet syödä missä - paikassa nyt oli sitten niin kuin marjoja
olikos täällä missään talossa semmoista karjamökkiä jossakin tuolla kauempana
ei täällä missään ollut sellaista niin että mitään erikoista sellaista niin karjamökkiä ollut
olikos millään talolla niittyä niin kaukana että olisi oltu yötä
ei ei ainakaan - niin - minun aikanani ollut niin että mitään niittyä sellaista että missä nyt yötä olisi ollut olihan ne nyt noissa aina noissa niin kun noissa kartanoiden siellä järvien rannoissa siellähän ne nyt oli aina - sellaiset miehet paimenessa ja kun oli vihaisia sonneja kun ne sieltä sitten tulivat ja mörisivät ja huusivat niin että että ajatteli päälle mutta vissiin sitten kun ne oli sillä viisiin kuritettu niin ei ne sieltä sitten sentään tullut lankojen ohitsekaan
pelättiinkös siihen aikaan vielä susia ja karhuja
ei ainakaan en minä ole ainakaan sutta nähnyt enkä ole karhuakaan nähnyt
kertoikos ne vanhemmat että täälläpäin olisi niitä
niin kyllä minä olen kuullut niin puhuttavan että niitä on ollut noin susia ja karhuja mutta että noin ei suinkaan ne vanhemmatkaan kun en minä ole ainakaan ole kuullut että ne nyt olisi ollut missään sellaisessa karussa ja sellaiseen että nyt niitä olisi - jahdannut näin metsän elävät ja sellaiset niin noin en minä ole ainakaan kuullut
kertoikos ne vanhat ihmiset että susi tai karhu olisi tappanut jotakin lehmiä tai
kyllä minä olen kuullut niin että noin niin kuin siellä Yläkylässä ainakin siellä - nyt Ylähietanalla niin ne ainakin minä kuulin että siellä oli ollut sellaisia että ne oli - pelotellut niitä sitten niitä ihmisiä ja en minä ainakaan täällä Alakylässä ole ollut en minä ainakaan ole kuullut
olikohan niillä mitään semmoisia millä ne olisi pyytänyt susia ja karhuja
en minä ainakaan kuullut niin minä en ainakaan osaa siihen mitään sanoa kun en minä ole mitään kuullut niin niin minä en osaa siihen asiaan sanoa mitään niin onko ne
olettekos te mitään muita metsän eläviä nähnyt
ei en minä ole nähnyt - olenhan minä nyt hirven nähnyt kun hirvi on täältäkin mennyt ohitse tuosta peltojen poikki mutta että noin noin en minä mitään muuta metsänelävää ole nähnyt muuta kuin hirven
kuinkas läheltä olette hirven nähnyt
no se nyt on kun katseli kun ne tuosta pellon poikki on mennyt niin muutama muutama - viisi kuusikymmentä metriä kun on ollut niin kun se on mennyt tuosta ja mennyt vain aidasta poikki niin sen verran minä olen nähnyt en minä mitään muuta ole nähnyt sellainen murhasarvinen niin kuin ne nyt on hirven sarvet sellaiset suuret astui astui vain aidasta poikki ei se siitä loikata tarvinnut sen kun se harppasi vain ja meni niin sitten se meni tuonne tuonne metsään tuosta noin kun se tuli tuolta toiselta - metsästä noin ja sitten se meni sen kulman poikki tuonne nuo ja sitten se meni tuonne toiselle puolen mitään muuta en minä ole nähnyt
olettekos kettua nähnyt koskaan
olen minä ketun nähnyt niin en en minä nyt oikein kettua olenhan minä nyt sen verran nähnyt että ajatteli että tuo on koira mutta että se on ollutkin kettu niin olen minä nyt ketun nahkoja nähnyt mutta että en minä nyt oikein ole voisi sanoa että minä nyt olen kettua niin ihan niin likeltä nähnyt niin että noin noin että voisin sanoa että minkälainen se nyt oikein on
entäs metsäsikaa
en minä ole metsäsikaakaan nähnyt
mitäs lintuja te olette nähnyt metsälintuja
no niitä nyt on kaikenlaisia lintuja täällä metsässä en minä nyt osaa niiden kun en minä tiedä niiden nimiä enhän minä voi niitä sanoa - mitä - mikä niiden nimet on ollut mutta että kuitenkin täällähän nyt on täällä metsässä niin täällä on kaikenlaisia lintuja ollut ja variksia harakoita palokärkiä ja sellaisia miksi ne niitä aina sanoi
mitäs niitä sellaisia lintuja oli mitä ne pyysivät ennen vanhaan ampuivat ja
miksi niin pyyksihän ne niitä sanoi - jotakin - peltopyy vai miksi ne niitä sanoi nehän oli sellaisia mustia vähän - isommanpuoleisia lintuja niin pyy eikös se ollut sellainen iso - sellainenhan se nyt oli vähän isompi kuin tavalliset nuo tuollaiset pienet linnut niin niin on
olikos muita semmoisia isompia metsälintuja mitä pyydettiin
- en minä ole nähnyt niin mutta kyllähän ne nyt aina käy noin niin kuin tuolla teeriä jahtailemassa kuvien kanssa nekin - toihan ne niitä nyt sitten teeriäkin saivat kun sattuivat menemään aina aamulla aikaiseen sinne metsään nyt sitten pyydystämään niitä jo ja kuvat - ottivat mukaansa sitten ja menivät sitten metsään ja pyydysti niitä teeriä jos sattuivat saamaan sillä viisiin ne aina teki ennen niin en minä nyt sitten tiedä että nykyään kukaan enää suinkaan sillä viisiin meneekään
tiedättekös miten ne niillä kuvilla pyysivät teeriä
en minä tiedä aina sellaiseen seipään kärkeen oli vissiin pantu se kuva ja sitten että se - pantiin sinne sitten vissiin että ajatteli että se tulee sitten sitten sitten että siinä on toinen teeri ja ne tulee sitten siihen sinne enhän minä tiedä kun en minä ole ollut niin mutta ainakin ne otti sellaiset teeren kuvat mukaansa ja ja sitten noin sitten ne meni sitten niin en minä sitten katselemassa siellä ollut sitten millä kalella ne niitä sinne sitten asetteli ja vei
jos puhuttaisiin se vanhan aikuinen leipominen vielä mitenkäs taikina tehtiin olikos minkäännäköistä hiivaa ennen vanhaan
ei ennen ennen hiivaa pantu mutta nykyäänhän pannaan hiivaa aina siihen taikinaan että se rupeaa noin niin kuin käymään ja nousemaan mutta ei ennen pantu hiivaakaan mutta kyllä ne ainakin nousi ja en minä tiedä sitten että minkälaista se alku sitten ennen oli se nyt tehtiinkin aina melkein kaksiöistä aina en minä tiedä sitten että nythän se tehdäänkin vain aina yksiöistä että eihän sitten ole koskaan tehty niin hapanta niin kuin ennen tehtiin eikä -
olikos tuppuhiivaa täälläpäin
oli tuppuhiivaa ja kun tehtiin kaljaa niin sitten aina pantiin tuppuun sitä hiivaa aina sitten ja sitten sieltä otettiin sitten aina kun oli sellaista niin että noin noin sieltä aina sitten pantiin veteen likoon se sitten että se -- likosi sellaiseksi hiivaksi ja sitten pantiin sinne taikinan sekaan
mitenkäs se tuppuhiiva tehtiin
no se - kun sitten noin noin kuinka sekoitettiin aina kun sitten kaljaa tehtiin ja sitten otettiin siitä päältä se hiiva ja sitten se noin sitten kun se oli nyt sellaista sakeaa niin sitten se pantiin aina tupulle - tuppuun sitten aina siihen sitten että se siinä sitten kuivui siinä tupun päällä niin sillä kalella sillä kalella minä olen nähnyt tehtävän en minä nyt sitten tiedä mutta enhän minä sitten nyt ole nykyään tehty kun ne kun sitten saa hiivaa ostamallakin eikä sitten nyt kaljaakaan ole tehty muuta kuin sellaista hätäkaljaa että ei sitten nyt ole tehty ja joka juoksutettu niin kuin ennen aina kuurnassa kuurnaan pantiin ja sitten noin aina tippui siitä niin sieltä niin noin sitten sitähän sitä sitten käytettiin sillä aina sillä hiivalla ja ja sittenhän siitä siitä tuli sitä sellaista hiivaa sitten
mitenkäs taikina tehtiin
taikinako no sillä kalella sitten tehtiin aina että vettä pantiin ja sitten pantiin jauhoja sinne sitten - noin sekaan että se tuli sellaiseksi juureksi niin kuin sitten nyt tehtiin ja sitten sitten aina lisättiin vähän sitten sen verran että se sitten taas niin kuin lämpisi ja ja sitten noin sitten pantiin sitten jos kaksiöistä tehtiin niin sitten noin pantiin sitten noin toisena päivänä sitten aina lisättiin sitten vähän että se nyt ei päässyt liikaa happanemaan ja sitten noin aamulla sitten vastattiin se sitten ja sitten leivottiin mutta eihän sitä nyt paljon leivota enää eikä mitään se kaikki ostetaan melkein
kuinkas kauan se sai nousta
jaa ne leivätkö ja ne se taikinako
taikina
niin kauan että se nyt oli sitten se minkälainen astia oli niin että se tuli melkein täyteen se astia sitten että se oli sitten niin kuin noussutta että ei se ollut mitään nousematonta niin että että se sitten tuli sellaista hyvää niin kuin nyt tulee sellainen tavallinen leipä sitten että ei se tule liika lujaa eikä muuta eikä nyt järin kovaksi sitä sitten vastattukaan että se oli sellaista käyttökelpoista vain että se oli että ei se ollut liikaa kovaa
tehtiinkös siihen päälle ristiä
ei en minä ainakaan tehty muuta kuin aina sarvilla tehtiin ja sitten reikä otettiin siihen keskelle jos reikäleipää tehtiin niin
siihen taikinan päälle
jaa tehtiin niin taikinan päälle niin tehtiin aina sellainen risti kädellä aina vedettiin sinne viirut ja että se oli niin kuin risti sitten siinä
minkä takia se tehtiin
no minä en sitten käsitä muuta kuin se oli sillä kalella opetettu niin sillä kalellahan sitä sitten tehtiin ei sitten käsittänyt että mitä vasten se tehtiin mutta sillä kalella se tehtiin niin
mistä sen näki että se oli tarpeeksi noussut
noo näkihän sen sitten kun se oli noussut astia täyteen niin jos sellainen astia oli että se nousi täyteen niin jos oli pienempi astia mutta jos se oli iso astia no eihän se täyteen noussut mutta nousihan se nyt sen verran sitten että kun oli isompi tiinu niin noin sitten noin sen näki että se on noussutta niin sittenhän siitä sitä rupesi leipomaan taas
no entäs sitten kun kun se oli tarpeeksi noussut miten leivottiin
sitten ruvettiin niin leivottiin sitten niin ja tehtiin limppuja eli reikäleipiä sitten että pistettiin reikä keskelle ja sitten taas kun limppuja tehtiin niin siihen ei panna mitään reikää
millä se reikä tehtiin
- sellainen no sarvi eli juomalasilla niin kun aina nyt ennen oli sellaiset puusta sellainen niin kuin pyöreä torvi tehty noin niin niin mutta nythän niitä tehdään vain niin kuin juomalasilla vain mitä minä olen leiponut niin sillä kalella minä olen tehnyt juomalasilla vain sen reiän
mutta kun jos puhutaan siitä ennenvanhaisesta
niin ai no ennenvanhaisesti niin oli sellainen sarvi sellainen oli niin kuin lehmältä sarvi eli jokin sellainen sarvi niin sellaisella minä aina ennen pistin reikää tein reiän leipään mutta nythän se on tullut sellaiseksi että eihän sitä nyt enää sarvia ole nehän nyt on juomalasit ja sellaiset millä reikä tellätään
milläs se taikina kaavittiin sieltä tiinusta
no - sellainen - meillä oli ainakin sellainen puinen - sellainen että se oli sellainen leveä niin kuin lapio mutta että eihän se nyt ollut niin leveä tuolla lailla noin ja sitten se kaavittiin sieltä nyt sitten sillä viisiin ja otettiin sitten taikinaa sieltä taikinaa sitten ja leivottiin sellainen puinen - lapio niin oli sellainen lyhkäinen varsi nyt vain eihän se nyt mikään lapio ollut mutta kuitenkin sellainen lapion tapainen oli kuitenkin ja lyhyt varsi sellainen että siinä oli olevinaan vähän vartta
oliko missään talossa luusta tehtyä semmoista
en minä ole en minä ole - kyllä minä olen kuullut puhuttaman niin luusta mutta että ei meillä ainakaan ollut luusta muuta kuin puusta oli vain sitten se lapio
minkälainen oli se vanhanaikainen leivinuuni
no se nyt oli sellainen niin kuin nykyään on nyt nämä ainakin sellaisia nämä ainakin meillä mitä minä muistan niin se nyt on ollut sellainen tiilimuuri ja sellainen että noin minä ainakaan muuta muista muuta kuin tiilimuurin silloin kun oltiin tuolla kylässä vielä kun oli niin iso uuni ja tuo sitten että sinne meni koko se leipominen sinne yhteen uuniin
montako leipää
kaksikymmentäyksi ja kaksikymmentäkaksi leipää meni sinne uuniin ei sitä nyt enempää leivokaan yhtä aikaa että oli sitten taas pehmeämpää taas kun rupesi leipomaan toisaista no meillä kun nyt ei ollut sitten isoa sakkia kantamaan kaksi kolme henkeä niin ei sitten sitten niin paljon sitten leipää menekään kun tehdään hiivaleipää joka viikko ja nykyään niin tehdään mutta eihän sitten ennen tehty kun ei sitten ollut ennen sen viisiin varaakaan että sitten olisi tehnyt ja ottihan ne joskus hiivaleipää ja rieskaa rieskaksi sanottiin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
sinne uuniinhan mahtui vaikka ihminen sisään
niin sopi sopihan sinne sitten sillä kalella kun tehtiin talkkunoitakin niin sinnehän mentiin uuniin ja - lakaistiin kaikki talkkunat talkkunat sieltä uunista pois ja sinne sopi ihminen sisään niin se oli sellainen uuni niin ainakin kun ennenaikaiset uunit oli
mitenkäs se lämmitettiin kun leivottiin
no sillä kalella puut pantiin niin kuin nytkin nykyäänkin pannaan sillä kalellahan ne täytyy lämmittää ei sille mitään sen kummempaa lämmittämistä voi tehdä puillahan ne - lämmitettiin aina uunit
mitä puuta siinä ruukattiin
noo sitten pantiin sellaista puuta aina mitä oli koivupuu sehän se nyt herttoo kaikkein paremmin olla sellainen että sillähän nyt kaikki uunit paremmin lämpiää ja uunit jos sitten on jotakin huonoa puuta niin siellähän saa polttaa kaiken maailman ennen kuin sinne lämmintä tulee koivupuuta ja sellaista oli mitä aina puita sattui olemaan
koskas se uuni lämmitettiin
no se lämmitettiin silloin aina kun minä ainakin minä olen tehnyt ainakin sen että minä olen pistänyt sen lämmite sitten kun siellä oli että ruvennut lämmittämään sitten silloin kun näkee että ne - rupeaa nousemaan ne leivät että ne ehtii nousta tarpeeksi niin sitten minä olen pannut uunin sille varalle että sitten tulee - lämmittämään sen sitten että ajatteli että se on nyt tarpeeksi noussutta
entäs sitten kun se oli se tuli palanut jo
niin sitten se kolittiin uuni uuni sillä viisiin että se oli ympättiin ne hiilet ja sitten kun se tuli sen verran että ajatteli että se nyt on arina eli se muuri lämminnyt sillä kalella niin niin sitten se ruvettiin sitten taas luudan kanssa vetämään
minnes ne hiilet pantiin
hiilet pantiin ennen vedettiin pois mutta nythän on ne sellaiset luukut nykyään noissa uunin kulmissa mutta että ennenhän se vedettiin ja otettiin kihvelillä ja ne uunit ne hiilet pois sitten ja pantiin taas hellanuuniin ne hiilet sitten ja sillä kalellahan se aina ennen oli niin kuin se nyt oli sellaista niin kuin se on ollut ennen aikaan mutta nythän niissä on niissä kulmissa ne - että ne menee sinne muurin sisään ne hiilet ja onhan se nyt toisenlaisempaa kuin ennen aikaan oli
minkälaista leipää ennen leivottiin
no sellaista niin kuin rukiista leipä tulee sellaistahan se oli se leipä ei se sen kummempaa ollut niin noin rukiista leipäähän sitä sentään aina on syöty en minä ole pettua syönyt niin kuin sitä aina puhuttiin pettuleipääkin sitten on ihmiset syönyt mutta en minä ole sentään sellaisessa asemassa että minä olisin pettuleipää syönyt
mihin ne leivät pantiin kun oli sitten -
salkoon pantiin se oli salko aina ja orret oli huoneissa noin ja kaksi salkoa sitten pantiin siihen vain sellaiselle vartaalle eli saloksi sanottiin niitä niin pantiin ne leivät siihen sitten ja sitten ne siinä kuivui sen verran että ne kuivui että sitten vietiin taas pois aittaan eli mihin vietiin
ai reikäleivät
reikäleivät niin limput pantiin sitten niin kuin laudalle sellaiselle sitten että niitä käänneltiin sieltä sitten että ei siinä ollut järin kauan että ne nyt olisi homehtunut eikä mitään niin kuin ne nyt sitten ja kuivaa liikaa sitten kun taas - ajatteli että nyt ne on jo tarpeeksi kuivia sitten ne vietiin taas pois mitä limppuja tehtiin tuollaisia jossa ei reikää ollut
minkähän takia niitä siellä salossa pidettiin niitä
no että ne kuivui -- jos ne olisi vienyt heti sinne ulos niin eihän ne olisi yhtään nehän nehän tulee sellaiseksi konun makuiseksi jos ne vain ihan vie kohdasteen sinne ulos että ei ne yhtään yhtään kuiva että ne muutama päivä pidettiin aina siinä salossa ja siinä sisässä ja sitten taas vietiin aittaan ne
pantiinkos niitä koskaan sinne jyvien alle
- no pantiin niin meilläkin pantiin niin että ne pysyi siellä niin kuin tuoreempana ja nitkeämpänä sitten kun ne oli siellä jyvien alla niin niin oli niin on niin oli niin ja heti johonkin tiinuun että kansi päälle ne sitten ne oli sielläkin sitten taas että ne aina pysyi sitten niin kuin tuoreempana sitten
tehtiinkös rieskaa
tehtiin rieskaakin mutta se nyt oli sellaista niin kuin minä sanoin ohrajauhoja ja jos sitten sai yhtään vehnäjauhoja eli jotakin sinne sekaan niin sellaista rieskaa nyt ennen oli eihän se nyt sellaista ollut niin kuin nykyään tehdään paljaista vehnäjauhoista se vehnänviljelys on - iso jokaiselle ja sitten ostavat niin kuin meidänkin ostavat säkittäin vehnäjauhoja vaikka ei siinä nyt ole monta henkeäkään mutta mutta kuitenkin niin noin eihän niitä nyt montaa rieskaa tarvitse kerrassaan tehdä joka viikko leivotaan aina
kuinka useasti ennen vanhaan leivottiin
no sitten leivottiin aina kun loppui sitten kuukaudenkin päästä ja sillä kalella vain niin nythän leivotaan joka viikko
tiedättekös että olisi jossakin talossa leivottu ennen vanhaan vain kerran tai pari vuodessa
niin olen minä kuullut sellaisiakin paikkoja niin että ne ne leipoi niin paljon sitten jouluksikin ne leipoi että niitä oli sitten monta monta salollista ja sittenhän se kesti sitten jos kaksi kertaa vuodessa leivottiin niin niin mutta en minä ole koskaan sillä viisiin tehnyt että minä ajattelin eihän niin kukaan pysty sellainen vielä niin kuin nyt hampaaton ihminen niin eihän se nyt pysty ja harvallahan sitten nyt on enää hyviä hampaitakaan nuoremmillakaan ihmisillä tekohampaitahan niillä on ihmisillä minulla kun ei ole hampaita niin en minä mihinkään pystykään
mitäs ne vanhat ihmiset puhui niistä köyhistä vuosista
no mitä ne nyt puhui muuta kuin ihmetteli vain että kun - sillä kalellakin täytyi elää vain ja olla vaikka oli sellaiset nälkävuodet että ei ollut oikeastaan mitään ihmisillä - eläneet aina ihmiset on ei ainakaan suinkaan kukaan ole nälkään kuollut niin on minä ainakin luulen että ei täällä nyt suinkaan kukaan nälkään ole kuollut mutta että pettua ja mitä ne sitten söi aina ja pani niihin jotain puunkuoria sinne jos sai vähän jauhoja ja sillä kalella että mutta aina kuitenkin kuitenkin sentään on täytynyt jotakin jokaiselle syömistä olla
mitenkähän ne sitten - pettua tekivät
en minä tiedä en minä ole nähnyt enkä minä ole tehnyt enkä ole enkä ole noin nähnyt tehtävänkään niin mutta että pettuleipäähän ne aina puhuu mutta noin en minä ole ainakaan pettua syönyt enkä ole pettuleipää nähnytkään
mistäköhän ne muusta teki leipää kuin siitä puun kuoresta
en minäkään tiedä niin mistä ne muusta sitten leipää olisi tehnyt en minä en minä ole ainakaan ole kuullut puhuttavankaan niin mutta aina pettuleipäähän ne sanoi mutta sen takiahan se oli niin tietämätöntä sellaiselle joka on vanha kun ei sitten tiedä oikein että noin kun ei sitten siihen aikaan nyt tehty sellaista niin ei sitten osaa oikein kertoa eikä puhuakaan että - millä kalella sitä sitten on tehty ja kuinka sitä on tehty ja niin on en minä ole ainakaan sellaista leipää tehnyt enkä ole nähnytkään niin aina on ollut sitten Jumalan viljaa mitä on syöty ja on sitä sitten ollut vähemmin eli enemmän mutta kuitenkin aina on ruisleipä ollut minulla ainakin en minä ole muuta syönyt
puhuikos ne vanhat ihmiset mitään että mistä tänne on tullut ensimmäiset asukkaat
en minä ole kuullut niin että mistä on tullut sitten en minä ainakaan voisi sanoa niin kun en minä ole mitään kuullut niin sitten niin minä en voi sitten selittää enkä sanoa sitten mitään
mistäs teidän teidän vanhemmat oli kotoisin
ne oli tästä näin sieltä noin noin toinen oli noin noin tuolta Hiitelästä isäni oli sieltä ja sitten noin äiti oli täältä näin Yläkylästä sieltä Harjulta Yläharjulta
ai kuka oli Hiitelästä
-- isä oli Hiitelästä kotoisin
missäs se on
se on siellä noin Artjärven Artjärven kirkolta mennään sinne Hiitelään päin niin se oli sieltä jossakin noin missä sellainen torppa - en vielä on se sen noin noin sisar ja sitten noin jokin - Tirasen tädiksi sanottiin enhän minä niitä ole nähnyt ensinkään mutta että noin ne oli isän sukua taas se sitten tämä oli äidin sukua tuosta Yläharjulta tässä se on Yläharjulta kotoisin minun äitini on kotoisin sitten
olikos - teillä paljon sisaruksia
ei meitä ole muuta kuin kaksi sisarta meitä vain oli minä olen yksin - on kuollut jo se vanhempi ei se nyt ollut - puolitoista vuotta vanhempi minua minä olen yksinäni nyt sitten vain poika kuoli silloin kun olin noin yksi veli oli mutta se kuoli silloin kun oli sitten tulirokkoa sillä viisiin niin se kuoli kun me asuttiin silloin siellä vielä siellä Salosen tykönä siellä mökissä niin se kuoli silloin sitten sinne se kun se oli tulirokko tuli ja sitten se meni sen silmäkin meni ihan pois sillä viisiin että se että on niin erinomainen tauti oli sentään että
olikos ennen vanhaan mitään kulkutautia
oli niin sellaisia tauteja niin kun oli noita tulirokkoja ja sama oli elävissäkin kaikkia oli punatautia mutta eihän niitä nyt ole enää kuullut elävissäkään mitään punatautia eikä muuta mutta noin sama oli ihmisissä ja niin ne oli - ne rokot ja sellaiset isotrokot ja tulirokot ja on täällä monta sentapaista ihmistä jotka on ollut - isoarokkoakin kun oli niin sellaisia arpia jäi ihmisiin niin että niin mutta en en ei minussa ole ei me oltiin silloin sitten ja oltiin rokossa mutta ei me oltu taas että nyt sitten olisi kuoltu sitten että me oltiin vain ja kipeitä mutta että kuitenkaan ei tultu taas sellaiseksi että olisi nyt sitten kuolema tullut ja vienyt mutta se veli on kuoli kun se oli silloin seitsemän vanhakos se oli sitten kun se oli minä me oltiin nyt sen verran vanhempia sitten mutta kun ei ollut vielä päivät päässä niin ei sitten kuoltukaan nyt on näinkin kauan elänyt
puhuiko ne mitään semmoisesta taudista jota sanottiin mustaksi surmaksi
niin en minä ole sellaista kuullut niin kyllä minä olen kuullut puhuttavan niin mutta en minä ainakaan nyt täälläpäin ole kuullut sellaista tautia
puhuikos ne rutosta mitään
no ruttoa minä olen kuullut ja puhuttavan mutta kun en minä ole sitten mitään nähnyt eikä täällä nyt ole suinkaan kukaan ollut niin noin minä nyt osaa siihenkään oikein mitään sanoa sitten että sellaistahan ne nyt sitten on puhunut että niitä oli kaikenlaisia tauteja niin kun sitten oli sitten ruttoa ja nyt on sitten tuo syöpä se on erikoinen tauti nyt sitten ja että se vie ihmisiä kaiken maailman se syöpätauti
olikos täällä ketään parantajia tässä kylässä
ei - en minä - ainakaan kuullut niin että täällä olisi mitään ollut sellaisia jotka nyt olisi parannellut niitä - sellaisia tauteja
entä naapurikylissä
no en ole naapurikylissäkään kuullut niin
entäs tietäjiä oliko täällä semmoisia
no kyllä minä nyt olen sellaisia kuullut niin on siinä siellä - kun me asuttiin siellä nyt siellä Salosen tykönä siellä niin siinä oli se mummu sellainen se vanha mummu sellainen että se oli kun laskettiin lehmätkin ulos nyt noin keväällä niin se ripusteli pieksuja kaulaan ja sellaisia että se oli sellaista niin kuin jotakin noituutta sitten että että mitä se sillä nyt sitten tarkoitti ja noin noin ja noin noin - tuollaiset niin kuin niitä nyt oli nauhapieksuja niin kun se köytti ne nauhat kiinni sitten se pani sinne lehmän kaulaan ne sitten mutta että enhän minä tiedä nyt sitten mitä sillä sitten tarkoitusta oli kuitenkin sellaista minä olen kyllä kuullut niin se oli siinä naapurissa justiin siinä
tekikös se muita temppuja
en minä ainakaan kun en minä nyt siellä sitten justiin käynyt kun se oli sellainen ja että sinne ei paljon uskaltanut mennä kun se oli vähän sellainen - rupesi aina haukkumaan jos sinne meni sitten niin kuin lapsetkin katsomaan ja puhumaan niin siellä oli että mitä mitä asiaa on minä en sinne rohtinut mennäkään sitten katselemaan eikä kuuntelemaan mitä se siellä sitten olisi tehnyt ja se noitui niitä lehmiä siellä navetassa ja teki kaikenlaisia tekoja se - tervasi niitä niiden sarvia ja kaikenlaista sellaista teki niin kuin sitten nyt sitten tekee sellainen joka tahtoo tehdä tuollaista eläville
muistattekos että olisi aikaisemmin ollut täällä päin semmoisia kateellisia emäntiä
on - täällä nyt vissiin on kateellisia ehkä nykyaikanakin ainahan sitten kadehditaan toinen toistaan että toinen voi paremmin ja minä voin huonommin niin sellaista kateuttahan sitten nyt on vissiin ihmiskunnassa ollut joka paikassa että ei joka puolella niin että aina vain että eihän sitä soisi toisella olevan mitään muuta kuin vain itsellään en minä ole koskaan minä olen aina ajatellut että jokaisella saa olla jokaisella olla tasaiset tarpeet niin sehän se hyvä on eihän sitä nyt tarvitse niin liikaa toisella olla ja toinen kuolee nälkään mutta että kuitenkin noin eihän täällä nyt kukaan nälkään ole kuollut mutta että kuitenkin niin minä aina ajattelen että tasaiset tarpeet saisi olla jokaisella
olikos - semmoisia emäntiä jotka ei laskenut ketään vieraita tuonne navettaan
oli sellaisia oli minä olen kyllä kuullut niin että sellaisia on ollut että ei navettaan niin päässyt niin niihin niihin ihmiset niin että noin mitä ne sieltä nyt sitten olisi muka - saanut ja vienyt niin on ja se oli se suutarin muori oli ja sellainen ei se koskaan laskenut navettaan niin ei siellä joka siellä Pitkänkylän mäellä oli
mitäs se olisi tehnyt jos sinne olisi mennyt
no en tiedä mitä se olisi tehnyt mutta kuitenkin eihän sinne uskaltanut mennäkään likellekään navettaa kun se kerran oli niin epäuskoinen ja sellainen että se ajatteli että että se tekee jotakin tekojaan niin noin parempihan se on kun pysyy erässä kun tiesi sen että ei sitten ja voinut mennä niin ei voinut
mitenkähän se olisi sanonut jos sen lehmiä olisi kehunut
niin no en tiedä nyt sitten - miksi ei se siinä vissiin hyvää olisi tykännyt niin että jos sitten olisi kehunut mutta eihän niitä päässyt kehumaan kun ei niitä paljon koskaan nähnytkään jonkin kautta se ne sitten ajoi että ei niitä vain suinkaan ihmiset nähnytkään niin se ajoi ne sinne metsään ja mäelle sitten että ei että ei niitä vain suinkaan kukaan nähnytkään kun se niitä jahtasi ja ajoi sellainen se oli se oli niin sellainen taikauskoinen että se se ei voinut ihmisiä sietää että se olisi eläviä eläviä - näyttänyt ihmisille ja on kun se oli metsän - mäellä melkein metsä oli heti siinä tuvan ja saunan takana niin noin se sai ne lehmät sillä viisiin että ei niitä tarvinnut sitten mihinkään lakeuteenkaan ajaa sellaiselle näyttämölle
näyttikös ne maitoa kun ne oli
ei ei ne näyttänyt koskaan maitoakaan siinä oli aina jos ei muuta niin hameen alla se toi vei ne sitten aina sisään ei se koskaan muuta - että se ne - näyttänyt niitä olisi koskaan kenellekään hameen sisässä sitten telläsi kun niitä oli ennen hame oli sellainen niin kuin sitten nyt oli niitä sellaisia hameita niin sitten se pani aina sen sen ämpärin päälle sen hameen että ei sitä kukaan nähnyt
minkäs takia sitten ei saanut nähdä
no en minä tiedä mitä vasten se pelkäsi vissiin jotakin noituutta mitä se pelkäsi mutta sellaista sellaista se teki se on sellainen erikoinen muori oikein
olettekos kuullut että ennen olisi tehnyt jotakin konstia jos kun ostettiin - uusi lehmä tai hevonen ja sitten se ikävöi sinne vanhaan paikkaan
en minä ole kyllä minä olen sitten kuullut mutta en minä niitä muista enää millä kalella mitä ne sitten aina kun se noin kun se oli sellaista että ne -- muisti sen sitten mistä ne oli tullut niin että ne olisi mennyt takaisin sinne ja ja sellaista niin kuin sitten nyt on sellainen eläväkin missä se on ollut ja kasvanut ja syntynyt ja eli vaikka ei olisi syntynytkään kun se on ollut useamman vuoden niin sehän kotiintuu sinne sitten sinne sinne paikkaan niin niin noin niin en minä nyt osaisi sitten oikein mitä siihen sanoisi sitten mutta että kuitenkin noin sellaista kyllä oli ollut niin että noin että noin eläväkin kaipaa sellaista paikkaa missä se on ollut
pitikös ketkään huonona enteenä sitä jos joku naisihminen tuli vastaan tiellä
no sellaista minä olen aina kuullut että ei nainen saanut ensinkään olla siinä saapuvilla että se on se on vissiin jokin erikoisempi ihminen se nainen että - ei miehiä koskaan sillä kalella ole pelätty mutta nainen on sellainen noita vissiin että se noituu noituu ja tekee mitä hyvänsä en minä ole noituutta koskaan ajatellutkaan että minä voisin mitään osaisin tehdä elävälle enkä ihmiselle minä olen taas sen luontoinen ihminen ollut aina minä soisin aina jokaiselle hyvää en minä ole koskaan ajatellut että voi voi kun tuolle tulisi tuollaista
mitäs ne teki ne vanhan ajan papat jos tuli nainen ensimmäiseksi vastaan
en minä yhtään sitten muista kun en minä kun en minä noin nyt koskaan ole nyt sitten sattunut että ne olisi mitään kukaan sanonut että vaikka nyt kuinka tulisi vastaan niin kukaan ei ole mitään sanonut niin en minä nyt osaa siihen sanoa sitten taas mitään sen kummempaa että - ajatelkoon sitten mitä ajattelee kun ei vain kukaan mitään ole sanonut niin sitten en minä osaa mitään siihen sanoa
ennen vanhaanhan oli kaikkia semmoisia enteitä
niin oli niin oli niin sellaisia ne oli ennen niin sellaisia että aina oli niitä kaikenlaista ja kaikenlaista niin enne enne maailmaa on ollut sellaista
mitäs semmoisia enteitä oli jotka ennusti kuolemaa
kun en minä osaa siihenkään oikein mitään sanoa minä osaa - osaa siihenkään oikein mitään sanoa sitten että mikä noin - mitä sekin oli sitten että noin kun ajatteli että - että ajattelee että kuolemaa niin niin noin minä en - oikein ymmärrä sitäkään asiaa - kuinkaan päin selittää ja sanoa
mitäs se ennusti jos orava tuli vaikka tuvan katolle
no ne sanoi että se ainakin ilmoittaa että se - tietää pahaa jos orava tulee sinne huoneeseen ja siihen katolle ja siihen sellaiseen niin ne sanoi että se on ainakin pahaksi en minä tiedä nyt sitten onko se sitten pahaksi en minä mitään erikoista ole tapahtunut vaikka en minä miksi en minä oravan nähnyt ole kun se kiipeää puihin ja menee noin ylös mutta että noin ei ainakaan en minä ole huomannut että se nyt olisi ihan siihen tuvan katolle ja siihen tullut mutta kuitenkin noin että olen niin kyllä nähnyt että se on orava mennyt puuta ylös täällä metsässä ollaan niin miksi ei ne miksi ei ne kiipeillyt noita puita ylös että en paljon ole nähnyt niitäkään mutta että olen nähnyt
entäs jos teeri tai metso olisi tullut pihaan
niin no ne jotakin jotakin ne siitäkin sanoo mutta kun en minä osaa nyt ja selittää sitten oikein kuinka kuinka ne sitten sanoo että onko ne sitten - hyvääkö ne tarkoittaa vai huonoako ne tarkoittaa mutta kuitenkin noin olen minä niistäkin jo ollut kuullut puhuttavan mutta se on se vanha sellainen että se herttoo menettää sen sellaisen että se ei oikein niitä pane mieleen ja ajattelee että olkoon kuinka on en minä täällä nyt enää kauan ole ajattelee niin sen takia sitten tulee sellaiseksi välinpitämättömäksi että ei sitten oikein mistään oikein välitä
entä jos joku sai suuren kalan niin olikos se mikä enne
niin niin ja jos sai suuren kalanko no ei se nyt suinkaan sen suurempi ollut mutta jokainen oli mielissään kun sai suuren kalan kun pienen pienen kalan niin en minä kalastanut eikä meillä väet ole kukaan kalastanut niin mutta että noin onhan niitä sellaisiakin jossakin - sakki ja väkeä niin ne joutaa kalastamaan ja tekemään kaikkia mutta meillä on pari kolme henkeä niin ei ne jouda kalastamaan eikä muuta sitten on sitten työtä jo tarpeeksi ajattelee ostaa sen sitten jos kalaa mieli tekee
mistäs ne ennen vanhaan ennusti vuoden tuloa
no siitähän ne ennusti kun ne katseli enempi tuota noin kuinka nuo viljat kasvaa niin siinähän ne sitten ajatteli että nyt tulee hyvä vuosi ja sitten kun oli huonoa niin ihan niin kuin nyt tänä vuonnakin on huonot heinät melkein ympäri ympäri - ainakin täälläpäin ja miksi ei niitä hyviäkin heiniä ole mutta että niitä on vähemmin hyvää heinää ja nuo oraat nyt on tuollaisia tavallisia niitä ei nyt osaa vielä sanoa sitten että joko nyt sataa niin noin ehkä ne sitten vähän pärjääntyy nekin sitten onhan ne nyt itämättä jäänyt niin kuin nuo vieret jotka on kovempia ja kuivempia niin ne nyt on jäänyt itämättä mutta että ehkä ne nyt sitten sateet eihän ne nyt yhtä aikaa valmistu mutta että kuitenkin tuleehan sitten sitten vähän rehua
eikös talvella ollut semmoisia päiviä että jos silloin oli sellainen ja sellainen ilma niin sitten oli kesällä sellainen -
niin ai niin niin sillä kalellahan ne ennustaa niistäkin niin että - että minkälainen on talvi niin se on kesä samanlainen mutta että eihän sitten nyt sitten tiedä eihän se nyt tänä kesänä ainakaan liikaa ole satanut - liika kuiva kesä on ollut ainakin
entäs viime kesä
viime kesähän se satoi sillä kalella että oli heinätkin kaikki niin mustia ja niin niin mitättömiä vaikka niitä tuli mutta eihän niitä meinannut pellolta pois saada kun ne kaikki oli ihan ihan mustia ja sellaisia niin kuin mätiä ne heinät mutta sillä kalellahan aina satoi eihän ne koskaan - ehtinyt kuivaa
entäs viljat viime syksynä
no ne nyt oli kyllä hyviähän ne kyllä on mutta kun ne oli siellä ladossa niin siellä herttoo ja tulla sellaiseksi että että ei niitä oikein saanut sitten ne jäi sinne sitten niin kuin maahankin kun noin niitä nyt sellaisella leikkurilla niitetään niin eihän se terä nyt ihan sieltä repinyt eikä ollut ja sitten kun niitä tuli vain sillä viisiin eihän niitä nyt sitten enää haravoida niin kuin enne haravoitiin heinät ja - viljat mutta nyt ne vain sen koneen jäljiltä pannaan vain seipäille ja jää sinne sitten mitä jää niin se saa jäädä aika on niin paljon muuttunut
muistattekos että ennen olisi ollut koskaan niin sateista syksy kuin viime syksy
en minä muista niin että olisi ollut niin sateista kuin viime syksy oli kun se satoi melkein aina sitten kun rupesi satamaan niin aina melkein satoi no koskas ne sitten ehti kuivaa kun kun oli ei niin kun seipäätkin niin ne laskee lujasti silloin kun sitten oikein sataa niin eihän ne sitten niitä olisi aina ollut nosteltava ja köyhittävä mutta kukas ne nyt sitten pellot köyhii ja on niin miksi ei sitten nyt sitten täydy kun - koittaa että ajattele että ne kuivahtaisi mutta kyllähän se nyt herttoo sellaista olla niin kuin talojen pellollakin kukas niitä kun ei sitä väkeä ei niin paljon ole että riittäisi sitten kukaan köyhittelisi
eikös tänä vuonna ollut aika aikainen kevät
on aikainen kevät on ollut tänä vuonna niin täytyy sanoa että se on ollut aikainen kevät
onkos aikaisemmin teidän aikana ollut niin aikaista kevättä
ei en minä muista niin että olisi näin että näin ollut aikaista niin kuin tänä vuonna on ollut niin on ne nyt oli ennen aikaisia ne nyt oli ne --- vuodetkin toisenlaisempia ne oli sitten ne oli myöhäiseen eihän niitä nyt koskaan eläviäkään saanut ulos ennen kuin ihan kesäsillään me nythän ne lasketaan sitten kylläkin tuonne kylläkin vaikka ei siellä nyt olisi ruokaakaan mutta jos ruoka loppuu niin ei sitten nyt enää viitsi kesällä ostaa mistään sitä sitten ostaa jos ei paikkakunnilla ole
mistäs sen sen näkee että tuleeko marjoja vai ei
no kyllä niitä marjoja niin en minä ole metsässä käynyt mutta nämä nyt jotka on noukkinut nuo lapsetkin niillä on ollut oikein suuret ämpärilliset ja oli niillä - eilenkin oli kun minä katselin tuossa niin oli mustikoita ja nyt se on niitä sitten keittänyt ja pannut pulloon niin tietystihän niitä nyt sitten sentään on marjoja tässä likimailla sitten eihän ne nyt kauas nuo lapset ja väet voi mennä tästähän ne vissiin mäeltä on ne noukkinut
mitäs marjoja te olette noukkinut
en minä ole noukkinut mitään marjoja minä olen sellainen vanha en minä tuolla metsässä pääse pian minä olen siellä pitkänäni jos minä menen sinne jalat on niin huonot ja sellaiset että miksi en minä nyt justiin tasaisella tiellä mene mutta risu ottaa jalkaan kiinni siellä on pitkänään ja marjat maassa
entäs nuorempana
-- miksi en minä nuorempana ole marjastanut niin on mutta että kun olen nuori ollut mutta että olen päässyt kävelemään metsissä ja kaikissa mutta että noin noin enhän minä vietiin kyläänkin marjoja sitten kun noin saatiin ja sitten rahaa aina täytyi vuovata ja koettaa saada - millä keinolla vain mutta että kuitenkin noin eihän sitten nyt enää vanha tarvitse paljon rahaa eikä muuta
mitäs marjoja te noukitte
noo niitä nyt oli ennen oli noita - pihassakin niitä karvamarjoja ja kaikenlaisia viinimarjoja mutta eihän niitä nyt nykyään näy olevan noissa noissa noin omeniakaan noissa puissakaan ei niissä näy ainakaan meidänkään vaikka tuolla nyt on noita omenapuita en minä ainakaan siellä ole omenaa omenanalkuakaan nähnyt jos en sitten ole nähnyt enkä ole siellä nyt ihan justiin likellä käynyt niin onko niissä omenia niissä puissa no karvamarjoja oli ennen oli kun - karviaispensaita oli niin niitä oli karvamarjoja mutta eihän niitä nyt karvamarjapensaita olekaan niin en minä tiedä nyt sitten metsämarjojahan ne sitten on mitä marjoja sitten sitten löytää ja on en minä ole käynyt metsässä enkä miksi ei sitten nyt tuossa tien vieressä jos sattuu menemään kylään päin niin jos sitten oli marjanvarsia niin miksi ei niissä voi olla marjoja mutta enhän minä ole siellä käynyt
mitäs marjoja ennen metsästä noukittiin
puolukoita ja mustikoita
entä muita
no en minä ainakaan muita marjoja ole muuta kuin miksi ei noissa - soissa ollut noita tuollaisia karpaloita ja kaikkia mutta ei täällä nyt mitään suota ole sellaista ollutkaan että niistä nyt olisi karpaloita en minä eikä niitä nyt sitten ole kuin puolukkaa ja mustikkaa saa niin sehän se nyt jo marjaa onkin
noukittiinkos suolta mitään muuta
en minä ole suolla käynytkään että minä olisin mitään noukkinut mutta en minä tiedä onko sitten toisetkaan väet käynyt ja kun ei täällä suota ihan miksi ei tuolla ole tuolla Ylähänmäellä siellä nyt on suotakin mutta en minä tiedä ei ne siellä päin ole missään käynyt niin eihän ne suinkaan sitten ole mitään noukkinut sieltä kun ei sitten olekaan kuin yksi kaksi henkeä niin menee nuo nyt marjaan eli tekee näitä töitään niin se nyt on siinä sitten menee ajat ajattelee ehkä niitä sitten saat marjoja jostakin sitten jos ei saa marjoja niin ostaa sitten jos on rahaa että osta sitten muutaman litran että saa eihän niitä nyt mahdottomia pienessä sakissa tarvitsekaan marjoja
minkälaiseen astiaan ennen vanhaan marjat noukittiin
no ne noukittiin sellaisiin - läkkikannuihin ja ja sitten oli sellaisia lujia korejakin sellaisia mihin niitä nyt sitten tehtiin mutta eihän niitä nyt ole nykyään koria eikä muita nyt on nuo ämpärit - ämpärit ja tuollaiset läkkiastiat mihin niitä noukitaan mutta ennenhän nyt oli kun ei sitten ollut sitten niin sitten - ämpäriä ja astiaa niin noukittiin oli sellaisia lujia koreja mihin sitten sitten noukki nyt käy - korkinkauppiaitakin nyt käy niin saahan niitä kyllä - marja-astioita kun vain on noukkijoita
tehtiinkös tuohesta mitään -
tehtiin tuohesta tehtiin niin ja sellaisia niin astioita missä paistoivat mämmiä ja noukkivat marjojakin niin tuohisiin niin kyllä
ai mikä se on nimeltään semmoinen marja-astia
- tuohinen tuohiseksi sanottiin aina niitä sellaisia astioita mitkä tuohesta tehtiin
mitäs muusta - mitä muuta tuohesta tehtiin
no torvia ja sellaisia mitä ne tekivät en minä ole ainakaan mitään muuta tehnyt muuta kuin muuta kuin sellaisia noin niin kuin tuokkosia niin niitä minä nyt olen kylläkin tehnyt ja mihin saatiin aina mämmiä kun puolukoista tehtiin mämmiä niin niitähän sitä sitten niihinhän sitä sitten pantiin tuohisiin mutta nyt on nyt on sitten vain nuo tuollaiset emaliastiat sellaisiahan niitä nyt pannaan nykyään ei sitten nyt tuohia tarvitse tuohia tarvitse tehdä
mitenkäs se tuokkonen tehtiin
niin sillä kalella tehtiin että se on neliskanttinen ja sitten pantiin pantiin noin käännettiin päät sitten sillä viisiin ja sitten pantiin sellainen noin katajasta vuoltiin sellainen tikkunen sitten siihen ja sitten painettiin se sitten siihen että ne pysyi päät yhdessä niin kun nyt on neliskanttinen tuohi tuohi ja näin sitten kun sen painaa sillä viisillään noin että ne kulmat pannaan noin niin kuin ristiin että se tulee luja se kulma ja ja sitten noin pantiin noin sellaisella katajasta otettiin sellainen sellainen oksa sellainen että se oli taipui hyvin ja sitten pantiin siihen tuokkoseen että se pysyi sitten se tuokkonen kasassa ja se kesti vielä toisenkin toisenkin taas että ei se silläkään kertaa hajonnut kun kun noin sen sai - loppuun syötyä mitä siellä oli sisässä niin sitten se vielä kesti toisenkin kerran että ei se ollut niin huono että se olisi hajonnut sillä kertaa
mikäs semmoinen oksa oli nimeltään mikä pantiin siihen
no se nyt oli niin kun katajasta otetaan oksa en minä sen nimeä muuta osa sanoa muuta kuin katajasta otettu sellainen ohkainen että ei se nyt ollut mikään paksu ja vuoltiin sitten se ohkainen sellaiseksi että se taipui hyvin että ei se noin katkennut ja mennyt poikki jos se olisi ollut kuiva kataja niin mutta se oli sellainen tuore kataja ja sitten se - vuoltiin sieltä sisäpuolelta noin että se taipui hyvin ja sitten noin pantiin siihen tuokkosen kulmaan sitten että se pysyi kasassa
tehtiinkös tuohesta juoma-astiaa
tuohesta oli sellaisia - kippuja vai kappuja miksi niitä sanottiin joku sellainen varsi oli sitten ja sitten pantiin sellainen niin kuin sitten nyt pantiin sellainen suippo sellainen oli se mistä sitä sitten aina joivat noista lähteistä aina kun olivat pelloilla niin siinä oli puinen varsi sellainen niin kun sitten pantiin se pantiin aina siihen väliin se noin noin siihen varren se tuohi ja sitten se